كنتأكد انه داكشي اللي كنشوف حقيقي و ماشي وهم و نسج من الخيال <hesitation> عن طريق العين المجردة يعني كتشوف يبعينيك واش داكشي حقيقي عن طريق العقل تفكر مزيان واش هاد الوضعية اللي نتا فيها حقيقية او مجرد وهم كتنود كتصحصح كتهدر معا ناس خرين بلي نتا فالواقع و ماشي فالحلم